इंडोनेशिया के भी काफी अच्छा संस्कृतिए आ। तइका के लोग भारत के लोगुक काफी अच्छा माना। से भारत के संस्कृतिए अच्छे माना।